اه العطلات في بلادي ليديا اه هي عطلات يعني زي كافة يعني البلدان المسلمة، اه اللي هي عطلة عيد الأضحى وعيد الفطر، كذلك يعني عندنا عطلة عدة استقلال، اه عطلة المولد النبوي وهذه هي العطلات عندنا.